Alura la bestia pi stran-a ch'ai vist l'e 'na specie 'd ratamüza, al e tuta niera cun 'd mace giaune e al e 'na bestia tipica d'si d' le valade e si del Piemunt e al e propi strana, ma propi bela